நேரடி கால்பந்து விளையாட்டு. நன்மை, வளிமண்டலம். ஆயிரக்கணக்கான பிற ரசிகர்களுடன் ஒரு மைதானத்தில் இருப்பதன் ஆற்றலும் உற்சாகமும் ஒப்பிடமுடியாதது. கூட்டத்தின் கர்ஜனை, பகிரப்பட்ட உணர்ச்சிகள் மற்றும் சமூகத்தின் உணர்வு ஆகியவை ஒரு மின்மயமாக்கும் அனுபவத்தை உருவாக்குகின்றன. மூழ்குதல். நேரில் இருப்பது விளையாட்டை வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க உங்களை அனுமதிக்கிறது, செயலின் முழு நோக்கத்தையும் களத்தில் வெளிவரும் மூலோபாயத்தையும் எடுத்துக்கொள்கிறது. கணிக்க முடியாத தன்மை, நேரடி விளையாட்டுகள் டிவியில் நீங்கள் தவறவிடக்கூடிய ஆச்சரியங்கள் மற்றும் எதிர்பாராத தருணங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். சமூக அனுபவம், நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் ஒரு விளையாட்டுக்குச் செல்வது ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் மறக்கமுடியாத சமூக பயணமாக இருக்கும்.